د حساب ماشین د اعدادو د حسابولو لپاره کارېږي. ډېری زده کوونکي په ریاضي او حساب مضمون کې له حساب ماشین څخه کار اخلي. د حساب ماشینونه ځینې ساده دي چې یوازې څلور ګونې عملیې لکه ضرب، تقسیم، جمع او منفي تر سره کوي، خو ځینې یې بیا ډېر پرمختللي دي چې الجبري معادلې هم حل کوي. د حساب ماشین د حسابولو لپاره ښه آسانتیا ده.